شوف أنا ماكلتي المفضله هو الأكل السوري، ما- ما وقصدي لا تختلف للزمان للمكان، تحيا الأكل اللبناني، هوما طيبين ياسر، مولاي قباله ياكل، خاصة هاديك الكفته و <hesitation> والشربه والكبده، هاذو الكل أنا نشتهيهم والو ما عنديش فيه مشكل طول هاد راك كلش.